Lau bema tauta tase esiaigum, ora- egoum bouram baola edena kantri negana bamaodom lau nauram bainala jamaica. Badina jamaica nana soccer taudia. Nega momo, lau marakuegue soccer nagadaram. Hari nama name bada still soccer nagadaram. Egu community marakina dan mari maraki marakidia dan naha dibadiam, soccer, kadara dalana. Heuna beh kerere mai rulsidia. Dainai, nauram bainala heuna kantri. So- toma, nauram baina hamaorod- io unsen benamo soccer edia, marere daladia bona daka organise daladia na maoro dainai, nauram bainola, heuna kantri. Badina lau marakiguai na, soccer nagadara lagu ura sports nabe, gadarana na, soccer. Dainai, lau nauram bainala heuna gabuai, baina diba- baina diba namonamo soccer gadarana na edebana, baina lou mai egu community eva hanuanua maragina, hari momo danu, iboudiai, edia ura, sports na, euram soccer, dainai, lau nauram bainala unuka, dabalao edia, gadara, egam heuna beh, kerere eiava rules o, unubana gaudia, O edia official doh daka baina joinidia baie hadibagu, gadara dalana beh, o marere dalana beh edebamona. Baie hadibagu bainama neganai, egu community, marakidia baina hadibadia, soccer gadarana meh, unubana. Imamuiai bolo basio dogo. Bolo bodogoam neganai, heuna kerere bolo na kana taudia edia. Iava behamaoromum balou. Unubana gaudia o dibam. Daina lauram bainala, heuna gabuai. Badina soccer lau marakueguai beh, lau, sports ta asina gadara, en rugby eva sports haidia asina gadara. Lau marakiguai beh soccer mo nagadara nama buna, hari still, na skulim. Sikuli gabudiai danu, school, sports, makamaka ekaramu selection nubana gaudia, dadan, nega momo navarea momom, heuna gabuai dainai, nauram bainala, iauna kantri. Badina soccer naga namona beh, bono kam soccer na lau, roaroai naitaim beh soccer beh gadara namona. Dia adi rugby o, unubana gadara haidia. Soccer ena namona beh, bogadaram asena kerere ta, asena dika ta, ena namona beh, Gadara, ekana metaumetau o unubana las. Lalogua ibounai beh, nauram, soccer mo baina gadara. Soccer gadara, mai, ruma, o daka sibogu, marakidia edia daka lao nubana, training training o, unubana fil o dalai heau heau o, unubana, negaidia naboiridiam ga aoma, aitala rumai mauta toreis, unubana soccer sivaraidia ieva, soccer sivaraidia agwouraiam. Gabeai kerukeru, edna taim ma, baia marerem o, dainai nauram bainala, jamakai baina noho soccer gadarana baina diba baina ma, hanuai marakidia baina hadibadia, soccer gadarana beh edebana so sibomai amai, association maragina dabalao community, karea, basi invole momo o, gau kererediai. <hesitation> sports sports o unubana baie ekana soccer bamona. Unubana gaudia seh begaraiam dabalao, sports community busy o, nibana, gau dikadia, basi evaram. O community, hadikaia o, o dia namo ma, gau dikadia baia karam, hanua lalonai sibomai hepapauau, nibana dainai lau nauram baina la jamaica Soccer ena, rules bona heuna baina dibadia, baina ma, dene laom, ouna gabuai, nagini gabuna beh, nauram, soccer mo, baina dibaia dainai nauram baina la heuna kantri. So nomodi beh hanua- hanua lalonai beh soccer marakidia naha dibadia. Momo, sikuli gabudiai, haidia edebada, sikuli e tua loaloamu, kantri tatai, haidia mai ladadia, tv danu laulaudia eha lasim, niuspepai dan laulaudia eha lasim, still lau hena gabu ma baina, ha lailaia, bona baina marere bona baina ita badabada ena sports soccer na baine marere badabada, bona baina flow badabada.